ଉକ୍ଟୋବର ମାସା ଵିଷଯରେ ଭାଵନା କରନତୋ ଯହାଂ ସହିତ କନନ ଜଡୀତ ଅଚ୍ଛୀ। ଆପଡାନ କମନରେ କନନ ଆଶେ। ଦୁର୍ଗା ପୁଜା ଧାନ ଖିତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ <hesitation> ପସ୍ତିବା।